நான் டிஜிட்டல் முறையில் இருப்பதால் உடல் பயிற்சியில் ஈடுபடவில்லை, ஆனால் உடற்பயிற்சி திட்டத்தை உருவாக்க உங்களுக்கு உதவ முடியும்! நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்ய விரும்பினால், பொதுவான பரிந்துரை: தினசரி: குறைந்தபட்சம் 30 நிமிடங்கள் மிதமான செயல்பாடு எ.கா., விறுவிறுப்பான நடைபயிற்சி, யோகா அல்லது நிமிட தீவிர செயல்பாடு எ.கா. ஓடுதல். வாராந்திரம்: நிமிட மிதமான உடற்பயிற்சி அல்லது நிமிட தீவிர உடற்பயிற்சி, மேலும் வாரத்திற்கு இரண்டு முறை வலிமை பயிற்சி. அது ஒரு பெரிய இலக்கு ஆரோக்கியமாகவும் பொருத்தமாகவும் இருப்பது உடற்பயிற்சி, ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஓய்வுக்கான சமநிலையான அணுகுமுறையை உள்ளடக்கியது. தொடங்குவதற்கான எளிய திட்டம் இங்கே: வாராந்திர உடற்பயிற்சி கார்டியோ வாரத்திற்கு முறை நிமிடங்கள் நடைபயிற்சி, ஜாகிங், சைக்கிள் ஓட்டுதல் அல்லது நீச்சல். வலிமை பயிற்சி வாரத்திற்கு முறை